Ilà ñy ranon-tsavony hanasà tsika kabeso, fotone: -Mba miala ñy loto añatiny ñy kabeso tsik'añe, fa lafa tsika liñere, misy ñy kisoso, miterak'ao ñy hao, ka ñy ranon-tsavon'iñy mañalio ñy loto miajary ankabeso tsik.